खाना बनत समय मसाला। खाने को स्वाद और खुशबू को बढ़न के लाए। अहम हिस्सों मानो जात है। मसाला ना केवल स्वाद का बेहतर बळन के लाए। बल्कि वे भोजन को सेहतमंद भी बनत हैं। काहे कि उसमें औषधिया गुण होत हैं। आम तौर पे बहुत सारे मसालन को इस्तेमाल करो जात हैं। और ये मसालन मा व्यंजन को एक अनूठो स्वाद और रंग देत हैं। कुछ मुख्य मसाले जिनमें अकसर उपयोग करे जात हैं। हल्दी, ये एक बहुत ही आम मसाला होत है। जो ना केवल रंग। बल्कि सेहत के लाए फायदेमंद होत है। या विरोधी संक्रमण। और ऐंटिऑक्सिडेंट गुणन को भरपुर होत है। जीरा इसको इस्तेमाल ताजगी और स्वाद के लाए करो जात है। जीरा मा हल्को यो भुनो भाव होत है। विशेष स्वाद डालन के लाए करो। धनिया ये एक मसाला। जो स्वाद को हल्को या तीखन। और खूसबूदार बनान के लाए करो जात है। लहसून, लहसून को स्वाद एक गंध खाने में। तीव्रता डालन के लाए। पाचन मा मदद करन के लाए करो जात है। अदरक ये मसाला खाने को तीखन और ताजगी देन के लाए करो जात है। साथ ही ये गैस और अपच जैसी समस्या से राहत देत है। मिर्च, चाहे तो लाल मिर्च या हरी मिर्च। ईको इस्तेमाल तीव्रता बढ़न के लाए करो जात है। यो खाने में चटपटो तीखन बनान के लाए करो जात है। हींग इसको हल्को तीखन या खट्टो तीव्र स्वाद। भोजन का स्वाद देन। बढ़न के लाए करो जात है। ऐसे बहुत से मसाले होत हैं।